<hesitation> الغرض من <hesitation> مكنة القهوة صناعة القهوة ممكن تعمل بيها القهوة انواع القهوة الكتيرة دي ياهو بيستخدموها بالمكنات دي